Ny fomba hagnimbanan'ny fiaramanidina, izy aloha voalohany manana moteura, manana aliciny izay antsoina elice izay magnodina ary miantoka ny fijanonany any ambony.